Ayim edim mbi wud edik ka Bindeghe ebi eyim edim mbi abinā mbing se na ofu ochu aki njore ochu feb afid ochu akāk ngare na ejhi or okare ejhi odi na ofu eyim edim ábi afor ari eyim edim eri na atim or mfae ayere mfae ōtu na egome or akim egȯme oyok egȯme ȯyor afed nji fed ajāk akańg na akú ma ábî odi eyim edim mbi wure wud tik mfa mbi wud tik mfa mbi wud tik edik aji áfor eri eyú <hesitation> afed eyū fed fed áyor ayor afed fed fed na akū ma ábi akāk akan̄g oduk odi wun owor ayip etú ta akim orang bi'yú anok akim orang bi' yú afor feb. Oseb mbi akina okima orang e mbiwa mbi aning mbi se edere edere aji áfo a use aki kpo kin orang ebi o afid mbi omoń mbi akak ka ayip akak áfo okim ka nkún ayip áma aki bet ayip ama anok a bet akpik edere edere aji amō ochin mfo odik áno na erong e mbiwa mbi afo nyubi akid a ka biji eyim ebim mbi tād mbi wud mfa ka bindeghe edik eri akpū akpūakim akpú anōk akim akpū ama afo na nshing akim akpū ama afo na osebe nshing oki di odik āno nyubi akira ka biji ejum nji tād again o eyim mbim mbi tād mfa ka Bindeghe wud ekpi na edik. Eri eyim edim mbi ebińg mbi se eyim edim mbi kpe <hesitation> okińa mbi óyo mbi onók óyo onōk akim mbi feb achor mbi ányi feb arere ńyi akiń akū ama áfo egbe akū aki áyo a nyene egȯme aféd nji fed fed fed fed fed ōdi ōba kira áne wud mfa ekpi njok eyim edim eti-eti mbi édik mbi eyim edim mbi ane atiń mbi ebu otik mbi ji inoba ken mfa-mfa nkún ayónghe eyim edim mbi áne atim mbi wud edik mfa kpe oji ka ntek-a-ntek eji akpi mbi o chań so na nji mkpi ano nji nchora.